Ny fomba <hesitation> fitahirizagna ny tongolo gasy ndraiky <hesitation> tongolo na oignon zany <hesitation> tsy apaitraka amin'ny toairagana mando izy <hesitation> ambaila amy toairagna maignimaigny zany na koa atao agnatin'ny raha manintsinintsy na réfrigerateur.